शासक भनेका नेता हुन् । ति राज्य सञ्चालन अद्दे नेता राजनीतिज्ञ तेसा व्यक्तिलाई शासक भन्ना छन् । जो राज्य सञ्चालन अद्दो छ । शासन सत्ता सञ्चालन अद्दो छ । ती चाइ शासक हुन् । ती शासकले चाइ देशको रक्षा अद्दो छ । देशका जनताको नागरिकको सुरक्षा अद्दो छ । जन जनताहरु खाया छन् की भोकाइ छन् की उनीहरुलाई अँ त्यासम्म अँ को सोच विचारसम्मको पुर्याउनोछ । केइकी राजाले जनताको अथवा शासकले जनताको सुरक्षा अद्द पड्डे हुन्छ । सुरुन वाउँछि के भन्दाखेरी राजा शासकले चाइ ती हूँहूँ देशमा भएका जनताहरुको चाइ नेतृत्व अद्दोछ । नेतृत्व क्षमता चाइ खुबै हुनोछ । वाउँछि अर्को भन्या जनतागीलाई विकास दिनोछ । शिक्षा दिनोछ । स्वास्थ्य दिनोछ । यी सबै देशको समग्र विकासमी अथवा समग्र कार्यमी चाइ शासकले भूमिका खेल्लोछ । काम अद्दोछ । अझ जेस तेसोइ अरिकन देशविदेशमा भएका कुटनितिज्ञहरुसँग विदेशी राष्ट्रका मान्छेहरुसँग शासकसँग ति शासकले चाइ आफ्नो अँ कुटनीति प्रयोग अद्दा छन् । राजनीति प्रयोग अद्दा छन् । आफ्नो देशलाई फाइदा हुने काम अद्दा छन् । आफ्नो देशको भूगोल, राज्यको भूगोल जोगाउने काम चाइ शासकले अद्दो छ । जनताको सुरक्षा, जनतालाई सेवा सुविधा सहज रुपमा सेवा सुविधा दिनाइ लागि शासकले काम अद्दोछ । शासन सत्ता सञ्चालन अद्दोछ ।